Ang'ete sait aeng, akayee chaik atepi akoi saisyek ap kwen am lunch, atepii akoi koskoleng aam amitwogik ap koskoleng akaruu eng sait aeng.